Izy koà managna dimy taogno mbô mpagnano échec agnatiny dimy taogno zegny zah mianatra mila mifehy le tekniky jiaby ilegny agnatin'ny jeux fagnanovana échec io de avekeo mila magnano compétition farakize maro afahagna mametraka hoe zah tegna mahe ary tegna voafehiko marina le raha.